Yatosi gunana pakkellu e <hesitation> ipake makkellu sommi, ipake makkellu janggoq, ipake makkellu gemmeq na yatosi ro guna-gunana. Jaji ya- jaji yakkellurengngi ri <hesitation> sommi taq, ri janggoq taq, na ri gemmeq taq. Na enaro napake tawwede paccingi watakkalena.